Chocolate kam senndaama yahgo suuɗi-suuɗi, e woodi - e woodi nyiɓɓuɗum, rich bold, e woodi milk kannjum woni belɗum ɗum nebbam e woodi danyeejum, kannjum maa zaaƙi ɗum woodi kadi bana ɓiraaɗam ɗam wa'i, e woodi semi-sweet, e woodi flavoured chocolate, e woodi bitter sweet. E ɗum ɗon -